ഏന്കു ബോല്പുഗു ഥയരവദ സമന്യനദു മുപ്പര്ധു നല്പതേഇനു നിമിശ ബോദപോനു। ജനു ഫസ്തു ബോല്പുഗു ലകുദു മോനേദികുവേ ബോക്ക മിയര പോപ്പേ। ഭോക്ക ദ്രേസുഗു ഇസ്ത്രി പദുദു ദ്രേസേനു പദുബേ। ഐകു ബോദതിന അക്സേസരി ബോക്ക വഛേനു പദുബേ। ഐരുദു ബോക്ക ലോസേനു ഇജന്ദ പര്ഫിഉമുനു പദുബേ। മോനേദികു മോഇസ്തുരിജേര് ബോക്ക സുന്സ്ച്രീനുനു ഉപയോഗമല്പുവേ। കേലവര ബോല്പുഗു ഥയരവര ഇരുവര്ധു ഇരുവത്തൈനു നിമിശ ജാഹുന്ദു। ഇജന്ദ കേലവര ഹേതി സമയല ബോദപോനു।